Min kam, igga mi laatoo binndayɗo. To mi laatake binndayɗo, mi wartay anndaaɗo, mi innoto, ngam winndaande hawtataake e goɗɗum, winndaande hawtataake e fijo, binndi ɓurii koo ɗumi, binndi hawtataake e fijooji, binndi hawtataake e film.